sama a juonɛ lo a hamano juo sama a hamano juo <hesitation> oyi ro oma dɛ mu oro mu'in lo we a sɛra mi tonu pɛ oro mu'in lo we vɛra mu ɲu a a ora mi wuɓwe oro mu'in lo vɛra han dia a ora mi ɲubwe o o mu'in nɛ wa ma mayɛ ho a sununɛ ho cunu mi ma tete yibɛ a ho mu'in to sama yɛrɛ bɛ a sama ma dɛ mu sama nɛ mu'in fa ra oyi bɛ diri'a ro toro yi toro ɛnɛ yi lo a hamano juo don mu'in a sama be pɛ